Ny volan'olo a Indonesi agny da ny IDR da <noise> ny karaman'olo a indonesi agny mandritry ny tao da efapolo amin'ny zato sy efatsy arivo dollard <noise> kely be zay raha tahana amin'ny karaman'olo a frantsa agny satrai ngandreo agny valopolo sy valonjato sy telo arivo sy efatraly dolara isatao. izay ny karamn'olo agny.